oyi diya suwisi-ra maba fransɛ maba bɛlze-ra ɓa a ninɛ ɓa wero be wure a prɛsk ere vo pome-tɛr we cɛ bin fromazi mibin ma han tuwa o wala